Le vilesigny amin'ny raha magneno ndra-ndraikagny piano, tamborigna, taikô <noise> xilophone koa anatigny <noise> bingy, batery, taimpagny, <noise> table.